Alamentu abondu que la comía no l'aiga cumpríu. No es la esperencia que queremus que tenga clienti dengunu. Puei izil-mi justamenti quál es el pobrema? Assina pueu palral con cozina pa mirá-lu. Si lo desea, poemus trocá-li el pratu por otra oción del menú, de baldi, craru. Tamién poemus brindá-li una bebía o un postri polas molestias. Agraeçu que mo-lo aiga dichu, mos ayúa a amejoral. Queremus que estea bien atendíu i que güelva con tola confiança.